طبعا قبل ما تيجوا مصر عارفين إن مصر ليها حضارة عظيمة من سبع تلاف سنة وعندنا الفراعنة بنوا الأهرامات واللي هي تعتبر من عجائب الدنيا السبع وبنوا معابد وفضل عندهم سر التحنيط محدش يعرف يوصله لحد دلوقتي مصر برضه فيها آثار للأديان السماوية الثلاثة طبعا الدين الإسلامي والكنيسة المعلقة الدين المسيحي وال ـ ال - الدير اليهودي.